<noise> Ni yadu bwaratuwe mun mu fwayamme naba biya lo ki̱tule we a lo kitile, n kun n ya chituwu nibu siditu, a damibu, nan chituwu n <noise> mun a no ma tau n madi tu dine n fwiu tengemi nan ware ki̱n ano kiyung nine wareni ayo ma fwaye chiyayo min fwadiye, chi chiki siditu ki̱n si chittu a fwabu yammi, kin si chituwu kina ne mamun tekachi, ti̱tika maka mune yinu ni da du we a bunni beni ya kandi sir didi mwa ledu mwa sir naba daye we ni tunduni tunge ti fwanimu. ka naya ki miyakiku sii, kan bwesimunge ni fwitedu, yinu, tintinne nu dwiya mure ko <noise> yinu nibu ki miya nimu chituwe nabeng, yo ma kun mwa swang chituwu ale ti kini ta lebite, yinu minu sauwe chutu mi kudu ma medu ma ya yayu, wenga muru murekotu man siki tewuduweng n ke siki diwaran, wureni ayo ma fwadi we yayu wu n tewuduwe, kwama chire wa yo niye a miya nimine yayu wile wukin amabu chituwu ka kaddi kili sede dawu ka- kaddu da wuli yinu nine, bubu ni be na yachi we kakkunge. Ko wubaninu, ko ya ya nima tabakiku be akan tabakiku, nan kwal kaltayoni, minu kin wukani, wu a mwatti min a lam diti yiitta ki da̱kisi <noise> ki yaika bibuni beni yo diru wenga a kwal kaltayonu niyayayu we yinu ti̱ntinne wenga yiko, mun ti fwatumi n fwatumi a yi ko niyu ki fwanimudu wewu fa ki fwanimu chi ti wi̱litutu adakan nin nwedu ni ya yayu a mure ko ti yinu we a diti wandi n chi a sutu di nayila ti kini di twabake nan di. Kwa̱l taltitayonu, ki da̱lang Kwama yinu ni mwe ya kiku ni nab nani chuwu, n fwatimuwu nin nin ya du ware, n kina be tireng, kako nan kin na chakkaku, na si Kwama wenga kalda kaltayoni dudu, yinu nin ti n bidituye miyadu, alamta diwu niba yiko min ma kak tiki kakke we fiko yinu chitta a bwayi, ka ma do ma mwe du yare, nan min ma mebu kang min ma tab nibu yare, chituwu min ma nwe twamakangtu, naba diye, a maibu niwu ki na yokina a chirkan ti kinine a tim, dine wule kina banni wu ki, kayo kini fukim ala ka nan tittile chiye, atab fwalimiyu we a ya yayu muma. A selum, ta kuwere kaltayonite, ma mebu wenga ki fi wiko, wenga kiku bireng ka ya mi kide, bukamu ki nurawu nurane tintinne mawubu kita̱ng n mun nir kirin, n mandu ki sundu n mandu ki sundu yina lamta di, mu wana tewuduwe mu wana ti niwu ki a mwatu nin ala da ki ala da yirau ki yayi ka di dii nu ko a dakan ma du wen mi kin duwan, yinu we a fi swe wa bunkike diye mu nwe tamange yinan yinan, ni biliyim dine fi swe ki bunkike mu made nan chutu ayo, naba diye <noise> ayo ma kab ma fwa yam di nan kang diyang mini kinu fwantubu nabwen bubu chi na kune ware di, a yan ka ware atau wukoware. Yinu mun, mu nwe tamang we a yo nimu a diyane a yi chutuwu wa letu ti wa lebiti, ki swedu kanang ti̱tilechitu ka madu, ka maka ki̱nite <noise> yini tintinne yo nina bwesunme we a fi nu na kunmine, a kum ki̱tule yo fware diye, yini chiwu nibu ki nabu deerbil niba ngau keerwe, kan ya tkiku tiyan chungakiku niba ngau keeringe nibu ki sootichi, yinu min bwetire mwan kubu niba see sooti mwari we tiyange nema tai tiyange dine ying fwako ki badu, kiku mwa yang nibu barbilang nan dudu mwan fulu, mun mwan tengang kan banakangliyang benu midu miye, yeko a mabu kambir, yeko ka ma kambiru budde no mi nwedu ko kuul wiin. Tintinne nudadu we tim kitulemu, yanu miye da kambir da tim tangemu, ka dauwe tim kituleme ni mwatadu nani, miledu we abule yami chira a bwa ture bwa nan finu taan fi̱lin bulle, yoko ni swdeu, ni fwadu niko bwele mun ma wule bwele mun ma wurani kan ya kambire, n kaan kifwa chutuwu ka ki ka madutu <noise> yini ti̱ntinne mun chi ti kuru mi yiko mammaduwe ku swi yo tu nabadiye kemitu n matun, mu kir miko ma ta̱n miwu kiyadu kini nani yirabe nabadiye a mukayi n ta̱ntin yinu tintinne. A ti̱tuba kayentu, mu tan yibbe, mu maru, mi yo tin nerwe muko, n baddi churang n mii n yontu chi fwalengi, yinu min ke wenga gigang nan ma timinang maya fwatububu nan swedu ti ki̱nichi, nan nin di̱tunitu sufure wile wu nan yayayuamure ke nu nwe tamang, a mwintuduwe ka titilechiye man maduki̱ka sufure ka kemiye kaan fwatimiwe kaan bwenine kaan temiye yikwan nanchutuwu n badu we a kiswiwu gigang min we minetu mam made, yinu ti̱nti̱nne. N ke mamma daa wu a lenge dine, kang ma fwaminan, ka n Kwama ka yo du maya ki̱time, bwenge keya n me n yokin a ware wile wu a dakan kan ma yayu kaya durkinu a ware wile, bwe ne duyadu ka letinu miyan tabbu fwaleng bwen tabe a ya mun mwa fwaleng bwenge a ya daa mo lebe, bale mun tab fwaleng bwe ane letinu ka man du bwemo barbil daako ne lede, nan chutuwu ma ke mun min ma bwesim bubu min milan mu di̱kulan we a chi̱tu chi a dabitu yinumun ti̱n ma mebu n bau ma medu n bau ma kudu. Mu ma chituwu ad akan bwesim ka bun ka kunude wule chi̱kitu ma fwayen te, n ke bwe ka me ki kikiku ka mwalke ayoki a bwesime, chita yo nin nan na duyawe ti̱kini dukanu dikaleng mun nan bebu chutu nan dakanitu nire ki̱ kikiku, ki̱ nibu ki̱ mwedang mwa yinbu nan mwan kindang, nibu miyaru ki tun ti kaye yichimakumbu yinan dakaminang, nanchitu a yo mi yidu mi <noise> mun ni ke ma maya wutere mundu wa ki̱tange ke kina a me a su finu mun we diye ka dukki̱n we warewu. Kanodu ni witiduwe dawu mune muye mababbu, nge tu yinu mun ni bau n ke tin ma we taman ma kudu di kalanunu a kam nibu budum dikalaninu a ma chi tiyili dine ma ngak kuyekim a wuka fi <noise> ka mubau makake, mwayadiye ki̱swia dakamune dine wule dikalanunu nu warenu yi kin aya newe kine chi ka makaminu, yinu tintinne ka tu kine wenga di kalanchinu ane nibubu daa chi alelenge mwan nwere we a fiswe, ne mwan tamang na ta dakanai yinu mun mi nwe taman. Yinang di, ka ba diye a dumi niwu a bimineng, <noise> ni swedu wa ng ti kinin kinu, ki ta fwalamang ki niyu sufuremu a dakan nn swede, yinu ke niya yeyu a dakan nan nwen taman fiswe ditime, yinu min ng ke ma yaniwu kinan bwakwalane na swedu ware wureni ayo ma fwadu <noise> miko ng ke ma yaniwu kinan bwakwalane na swedu wareye we a gi̱gang, ni yim bakku. Nanang a ma bwar, nu a ma bware, nubu nabwen ki badu yinu nanang tine a ma bwar. Ka ti te kan chin kini bwanu we a fiko nge, ke tikale a be chinmune ta medu ta dokadu tayi tuko ye niwe, kin a ya. Ka tuma yinang, a ne kuma kuma we ti ma kinin firmwe Yinu niwu kin ka yadu, ka nwe tamang wo ka nwe ti tamang bukamu ng chi a ke, tu dukun nanangugu a sig a faliyuku, ka a yan chinu ni yiko min ne ma ma bwakwalaye yinu wukane ng tin a yi ko ne ka mwa bwakwalaye nagangkuku ka yarada a tim ni kwaladu. Ka ni kwalange, kunga kunga ka le tibe nu kayiduko a mun mwa ko mwa ma bwakwalane wu tin ka yidi ko mun ng ko. Ka ng dan tibe wunge a ne niwu ka nwe tamang keku ko we yinu nanagkuku ng chi a ne yatinu chakukakang a newe. Ka ni kabubu kini kabu kinang bwakwalaneye, chakukakan ka bedu ka dan wule kisweye ki bedu dine di ka min ng ya chkukakange finenang yuwe nurmuna we nangang kwama kin ki ma nagang ki madu ka nan tittile chiye, we a kuswe wu a dakamune, ki mwan ka bedu yinu mwa ya tunu. Nan chitu a yo mi yidi me min ng ke, ma yayeyu ng ti kinni ni kinin bwanu yinu ng ti ku chankuku. Ka ni kinin ku chankukang nge, a ne nin buran durange kani kinin chanku nge ta ya yeyu wu a dakan ta kunka yichi ye ta nwe tamang dutuchinta ka chin nang lwan nge loniye, lonichi ka nwedu tamang ka bine bini nge kwan kanwe ti tamangu. Yinu tin tine, a tibe kaye. Min ng ke ma mamakikuku we a tile birke min ng yiko ma mebu ki̱ bwayi <laughs> nan chitu a yo min ng ke wutire a di mine ka medu yo ka lanta kushi wu min ma lan gi̱gang nge, ka ya kin a ma a kikuku na chitu a yo min miyidu ko ng ke ma ma kikuku mi dadu mi kuradu mudadikin mi kuni kin. Yinu ng <noise> min ng ke tin me nwe ti tamang bwaku kuten niwu kin kinin tukurang ka ma ti kiku wa kake ka tikanchi we tittu a dakan ma chakkdu ma ninintuwe, mi ne tamangang yinan ma chakkudu ma ni niwu ke a ya a makanin a kan balan ma mabu kinin tikan tukuran a ya mi madu dine chakku kakang ng tin <noise> kinin min ng ti bin minu kwan dine ka ng dan mine, ki̱ kikuku ya ka nin kiladu kuten aya niya babu yantu ka fwedu we tin kutulenu ni ke ni ke chireyu ni bwau, bubbu ng chi kin nin tukuran ka kidu ni kinin ware ka makade a makan, yinu tintine ng ke ma ma nagankuku ma maka durminan ke ng ya ng nwe du dibwi we Dine min ng kun a lo wu ni su timye, yunu tintin ng me ti tumu mi su chitu a kab ma chadu a fur minitu. Di mi yi naba diye mi kin a di mabe ki makaye kiyotu delaku we a chutu mi madituwe tamabe.